Ute esañade ekama anyañ ekpo mbad ma mme mbi esi kisọñ ke nyem nditi emi. Anyam unyuñ ume e, ofo okpori, anyañ oro ana edi anyañ emi okponde ọnyuñ onionde isi ofo emen e ada uduk abup okpori oton o ke akpa ntoño okpori tutu esin ke akpatre unyuñ ukpori uma etun etun ofo afiak abup anyañ oro enim kitie emi atande